ايه الشخص اللي اكتر حد أثر علي حياتي هو أبويي، أبويي هو سر <hesitation> السر اللي خلاني انعافر في الحياة واللي خلاني نكون نسانة متميزة في الحياة. دايما طول مانا شايفاه عيشقى عشانا ومش حارمان من حاجة خالص وكل طلباتنا بيلبيهالني، ودايما ينصحنا ويصاحبني دا اللي خلاني عايزة ننجح عشانه، ونبقى عايزة حتى بعد ما اتجوزت وخلفت عايزة نبقى انسانة ناجحة عشان ابويا يفتخر بيي،. وعشان يحس ان انا زي مانا ما زلت ناجحة وانا ما زلت بته اللي رافعة راسه واللي عارف يفتخر بيهي. أثر عليا جدا بكل نصايحه وبكل مواقفه معاني.